French tunnen inchin tun, inchi duranitii, inchin tunnen ishin dini ishian kristoa, bollinen dib ete daati, bolli akama daati bolli mila ishinen, na inchin tunnen duran akama slaves Africa, West Africa gurrete ach gessite, amtan black achisun dabbite jirtii. Africa dabbite france kas jirtii, jar bolli datinnen ishianen sunii. dib ete sagale ishin nyaatinen sagale yaani ishin <hesitation> matunda akan nyaati dib ete uongozi ishianne lilla nguvu kabaah.